Pi priparari la carni pi l’ambùrgheri, si pigghia la carni di viteddu capuliata. Ora si usa, pi fari l’ambùrgheri, puru la carni di puddastri o di porcu, ma chiddu clàssicu è fattu cu la carni di viteddu o di manzu. A la carni capuliata si agghiunci sali, pipi niuru e pipiruncinu, e àutri aromi, siddu piàcinu. Si mpàstanu e cu li manu si fannu a tipu vasteddi nichi, scacciati e tunni; doppu si còcinu supra la gradigghia o supra na padedda cu n’anticchia di ogghiu. La carni pi l’ambùrgheri è comu chidda chi si usa pi fari li purpetti chi li nostri matri priparàvanu spissu ‘n biancu o chiù spissu cu lu sucu d’astrattu di pumadoru. Certu, lu ciàuru di li purpetti fatti nta lu sucu faceva arrivìsciri li morti; l’ambùrgheri è figghiu di na cultura ca nun è siciliana e nun havi nta lu me cori lu stessu pisu di àutri pietanzi chi m’arricòrdanu inveci quannu iu era nicu e un piattu priparatu di me matri cu amuri, mi faceva sèntiri ammizzigghiatu!